Sisaliguq suutvaq külh handa hindäl külest ärq kaotaq, a ma ei tiiäq, kas nä suutvaq tuud handa ka tagasi kasvataq. Ma tiiäq, et meretäheq ommaq sääntseq eläjäq, kiä suutvaq hindä jäsemit tagaso kasvataq.